Par taxmen lar kon yamen nerla yonita lud len nit bixtya zelye yoo'i, ya este tayal dib roo'a bzye oxta thi wiz zatayal taxmenana' nawue mblye yoo'i luego, yoo bixtila tigob zera tazii tudza' axta' thi wiza ryoza', nawe mbilarza nanakta' naktey gabmey nchou yamen este limen xomod gabmen taxmena, par yib yoo ne ndoy tamod za mas tibrat mbii.